اللغات اللى أستطيع أنى أتحدث بها في الوجت الحالي <hesitation> أتحدث الع-اللغة العربية ال وأتحدث اللغة الإنجليزية، أحب أتحدث باللغة الإنجليزية <hesitation> لأنها تساعدنى في التواصل مع الناس من مختلف الثقافات وتفتح لى أبوب جديدة في العمل والسفر، وكونها لغة العالم فأحس أنها أفظل لغة ممكن الواحد يتعلمها.